Yaani wonn akhanathu wonn akha bhabhakuli garra khokholbati bhakulitunen maaenan yaani ishin Lilah woo khabanesithi dhub wonn sunnen woth ghurthi Mal ishin woth ghurthinen yaani dhib yethe yaani wontun Lilah ithi hodhithi Lilah wontun akha dhibi jirthi akhasif yaani wontuniii Lilah khabanotthi dhubii bhakhuli tun Lilah hodhiti saa hagharinen Lilah khabanothi dhub bhakhuli akasithun akamaaa hamtua